<hesitation> Fanjakana de tokony hagnanatra hagnafeo ary hampigadra ny ologno araiky koa ratsy fitondrantena amin'ny fiarahamoniny, dikan'izany ny fanjakana de <hesitation> mitovy amin'ny ray aman-dreny ray aman-drenin'ny fiarahamoniny satria fanjakana de tokony hananatra ary hanasazy ologno magnano raha tsy manjary.